<hesitation> Okwinje, nikyomughasu munene namakuru, abana balere kandi abanakulire erighenda okwa <noise> okwalithendekeru erikaghunze erikaghunzererayu omwamadara wosi kundi ekyindu ekyi kyikamanyisya kyithi, thukindibya ithunawithe ithunawithe abandu banene kandi inibana betu ibane bakulhu omwamalengekania, nomwamikolere ibanasomire. Kandi ekyi kyikabya ikyikathuyamba kutsibu kundi thwamabirithunga abandu banene abanasomire Kandi ibanahikire okwama iba- ibabirihika okwaridara eryerighunzererayu omwakyisomo. Thukabya isithwendithasateseka, ithwe ngekyipindi <hesitation> thuka thukabya ithwamabiriminya thuthi ahu engeri eyathu eyathukabyamu ithwe ngabanyakyipi kyipindi ekyo, yikabya iyikathasyayahinduka, kundi thwamabirithunga abandu banene abasomire omwakyipindi kyethu kandi ibakyine bana bakabya ibanawithe amani awerikolha, bakabya ibanawithe amani awerikolha ebindu ebyengulhakulhana omwakyipindi kyethu ebyabandu abakulhu abakulhu kutsibu abatseke ebyabathebangakolha kundi bakabya isibakyiwithe amani ayu aweribikolha.